Yami wo e ɗum ɓe ɗum ɗon mari nooneeji ɗuuɗɗi, e woodi noone ɓaleeje, e woodi noone boɗeeje, e woodi noone daneeje, e woodi noone naneriije, e woodi noone huɗohuɗooje, e woodi noone nannduɗe e ndiyam, e woodi noone nannduɗe e duule.